Avokaadotükke tükke näütüses om hää pruukiq määntsegi salati sisse pandmisõs vai sis ka tuust pastat teteh ja egäsugutsit maitsõainit mano pandõh saa hää näütüses kas kastmõ vai sis sääntse määrde.